Io an dia agnisany fitaovana ampiasain'olombelona izy io, ndrindra fa le olona mpagnano mofo regny a agnomboarana indesinjareo agnamboarana mofo, amin'ny fomba malakilaky sady engana.